<noise> Zato folo ambe, <noise> roanjato ropolo ambe, <noise> telonjato telopolo ambe, <noise> efajato efapolo ambe, <noise> dimanjato dimapolo ambe, <noise> eninjato enipolo ambe, <noise> fitonjato fitopolo ambe, <noise> valonjato valopolo ambe, <noise> sivanjato sivapolo ambe. <noise>